ནང་ལ་སྐད་ནག་ཅུག་མི་ཅི་དེ་ནང་ལོ་ཐང་དགའ་བའི་དགུར་དེ་ལོ་ག་མེད་གཞི་བ་ཡོད། དེ་ལེ་ནག་ཅུག་མ་འགོངས་པས་ཐབས་ལས་ལ་ལྕམ་ལ་དེ་ས་ཤུལ་པོ་ཡོད། དེ་ལེ་ཨོ་དེ་དམར་འབའ་ནག་ཅུག་མི་ཅི་དེ་ན་ལོ་ཡན་ཏེན་ལམ་བཟུང་། དེ་ལེ་མེ་ལྗན་ཆུ་རྣམ་སྦྱིན་ལམ་ཐལ་སྟར་དགོ་། སྨྱོང་ཀློས་ཐུ་བསོ་གཅིག་གྲུབ་ཅི་དེ་ལོ་ལས་མི་ཧེ་ཐུ་ལ་ཡྤ་དེ་མ་ཧུ་ངོས་ཀྱི་ན་དོ་དེ་ལས་བཟང་པོ་ཐན་དེ་དགུ་ཤ་ཡོད། དོ་དེ་བའི་སང་ནག་ཅུག་གཡང་ངོས་ལེགས་ལོ་སྟོ་པ་ལྗོངས་ཡོད།